Ʃuruba en dariɟeyen de dee ne kə taraɲ ndogo, naman kətaman dege woo dege nuuʃ ʃuruba naŋg ka degen kəle ɲahan. Ʃurba daaza nana wot aaza na ndagan kileɲ ʃurba. Ʃurba kanɟe, ʃurba kanɟe nan. Nam ʃurba daari idarii hi aza. Kanɟe na tiɲe risa he woo to oombiŋgina koloɲ gen ndee. Naŋg kar ge, naŋg maɟi ge, naŋg duga tamatim ge, naŋg tum ge, khalas nambata tarə tar tə ẽdeɲ tə ẽdeɲ. Taam maan en kanɟen le te sara haɲ ne. Woo wah wo degen ndee tə ayen. Ʃanta, ʃanta ẽdeɲ nafasi woo nambar wara, ken ndarazenə. Ʃurba kanɟe na mə dədən keleɲa.